O'beshtagacha, o'beshtagacha yaqin do'stim bor. Ularning yoshi turli xil yoshda. Eng kichigi yigirma ikki yosh va eng kattasi <hesitation> qirq yosh desam adashmayman <hesitation> va ular men uchun judayam yaqin.